Carpet eyeiragwiire osobola kufuna sabuuni yaawe, ofuneyo ekikuuto oba brush, ogiturukye aheeru, ogiteke ahantu ahatereekeriire kulungi, otandike kuseeseraho amaizi nesabuuni, osobola kukozesa esabuuni eyensaano, osobola kukozesa esabuuni eyeekitole, oseesereho amizi nokuuta, oseesereho amaizi nokuuta, omare ojyaanike, neija kuba yatukura.